<noise> to ma dʒa ndər na wsa shi pa ghə ziw dʒa ndəri ndər zi ko wane ndw na wa tsərəvi na nda dʒa ndəri domin ko kibə miya yanghum ma rə za ɗa na ni gha dʒa ndərə ghətən ni mbw ini məl ngalalagh ma ini wsi ndw kwa hadli ma ini məl ngalalaghai ka mbw ma ghə zi dʒa ndər rə ghum ni yurighum kuma ni za bar safi rə ghən gha ma ndw ra ɗa na tsə ma dʒa ndura rə ghum ri dʒa bə kwa hadla’ gha na tə ghə na nji nə wsa ma maghəvə so ma dʒa dʒa ndər na ndər whəa zi don ko kibə miya yanghum ma rə za ɗa na ni gha dʒa whuna wzra mma ndəri sa’a nan kuma mi gha dʒa ghətən mvw kəkah ndəri sa’a nan ni gha kumari pwa ndʒən kəla yarighum to ma dʒa ndər na wsa shi pa ghəiw ama mbw na ghaə ngi nə ghə məl to ma dʒa ndər na ghə za nda ko wane wsi kikah.